Mi buran yidugo mi heba kugal je goddo watta jahale ngam mi lara duniyaaru. jahale do beddina goddo andal masin. goddo maran ande jamanu be ande himbeji fere-fere be yanayi mabbe be al'ada ji mabbe. bannin watan goddo mara andal masin.